Istylo safandi fo gnani wonati bikki yo anga woutou anga safandini téyi kéyéηa ma kayiti khoulén kama a gnana fayini ké tanta, angana woutou anga safandini ti nokhou bé, a mana ké ni ya a na safandi téye kéyé gna kammaηa. kéyé nganagna makha a fo guébé a ni kharalémou kouwa makha lémounou kou, kharamokho ni soro béni ga kharaηa, a fo guébé a na kou gna makha a do golgna nokhouni, soro nganagni golgnaηa kou do i nan thiafandi téye donka a manani kégna.